في أحد الأيام كانت هناك أميرة عثرت على خريطة غامظة في مكتب، في مكتبة <hesitation> في القصر <hesitation> والخريطة كانت قديمة للغاية، مع مرور الأيام اكتشفنا أنها تفتح في باب لعالم آخر كرحلة لمغامرة مليئة بالتحديات والعجائب، لتكشف الأسرار هذه للعالم. <noise>